لما روحت زيارة لحديقة الحيوانات وكذا طبعاً حديقة الحيوانات ما شاء الله كان فيها حيوانات كثيرة جداً جداً، ففي حيوان أنا صراحة ما أعرف اسم هذا الحيوان إلى الآن أو ممكن أكون بحثت عن اسمه وقتها بس الآن أنا ما أذكر اسم هذا الحيوان، فلما كنت أناظر لهذا الحيوان كان أحس إنه يظحكلي ويبتسملي وكذا يجلس يركظ يركظ ويبتسملي يركظ ويبتسملي.